Ye aba ste ste ste iri mpie liba ayiche bebielimi biela, bekuena mpam wupie leome wum run ofe nyi iri leolo lempie malo olenu le ome nji mpie afe le alie wunya abo lebom mmal nkuo mbuo aome owani be bure mi buo belie olie nde mpie and afi mfe malo oha, nku mpie achu achu ntuob belie abeh muebe nki kokoro alie lie kokoro ahe nche kper ebe oha aba ayi bite ebiyie bitang eyi ofueno ofuenu, nyi iri ke okeke mpie belie abeche befe be nyuam afe ke lie be, nje alie weh tue ke ohia aba ayiche behe abe beh fe benyuam so mpie ari nyuam achumi nuomo le wukper ekuo mbieno lito eyi ayi le okem wa biki biel le te ti fenu ma le omeh owam mpie arinu mfe lenki nde mpie afe le ae iri nyam ki lia be be che mfe le mpie le omeh mmal mbuo te te te laba wuri le ome owaminu mpie apia ka kue le onabo ye ayakemi nab le wuyiam te aluo le binyin opuomo, wu yur yuur le wuchu, mom achu chu che wuken or ebe yin mi shero mpie amal agbel agbel gbel omi lo ka che ibe yin emi shero mmaue le she ache kper okelo guogo goro nsheu ki ken ste ste ste mm mike che e yin ayi epiale mpie agbelo yiya, ye mpie anubo mi ste ste ste yiye, so be biale bekuenale mpie, nchichi laba so mi kel che mpie apie kue le mom eshe oguomo ye agale mi nab ste ste ste so mpie apai kule anoa bo agafuala